وأمر مسلم كل خير وقت اللي نشكروا ربي يزيدنا وقت اللى نشكروا تيزيدنا، أما نجم نقول إني ما كنتش محظوظة وقت اللي دارنا سورقت وما كانتش موجودة خارجيكا ما باش حاجة تختارناهم كنت بعيدة على دارنا ونسيد الواحد لنتسامم فترة الفاكلتى بتاعى ماكنتش مرتاحة بصراحة ماكنتش ديما نحس إني مشناش ما نتنفس.